مشروبي بيكون اكيد الجاي الأخضر انا احب الجاي الأخضر ايه عشان الدايت ايه بس يعني يكون الجاي الأخضر والشكر ما احط وايد شكر و ويكون بالغلاية واسويه، هاي يعني شي اساسي ان اشربه كل يوم مرتين لثلاث مرات ايه لأنه شي وايد صحي